Raha nisy aminy ñy tantaran'Irilandy: Nialy ho any ñy fahaleovantenan'Irilandy, <shushes> niseho tañelañelany ñy tao sivy ambiny folo no sivanjato ñ'arivo noho raik'amby roapolo no sivanjato no ñ'arivo, <shushes> io al'io, nifanova ndroze taminy ñy fitondrà Britanike, mba ahazoandroze ñy fahaleovanteña arapôlitiky.